Acetu la ricerca scientifica s'le bestie, ma a cundisiun che le bestie a l'abiu pa, a siu pa turtürà, al abiu pa dë suferense e che le ricerche al abiu ën fin propi ceir e ch'a i sia pa dë sperimentasiun strane